نوع الموسيقى اللي افضلة، الموسيقى العمانية التقليدية مثل الرزحة والسوق. لأنها تعكس ثقافتنا وتاريخنا. الموسيقى العمانية تتميز باقاعتها الفريدة والحانها الجميلة. استطيع تحسسها في المناسبات والأعراس. وأحب ك-ا-أيضا كيف أنها تجمع الناس ومع بعض وتطفي اجواء من الفرح والاحتفال. وأجد في الأغاني العمانية مشاعر عميقة وقصص تعكس الحياة اليومية